Visvairāk es lepojos ar to, ka man ir ģimene, kura mani mīl, ka man ir draugi, ar kuriem es varu pastāvīgi sarunāties - jebkad, par ko. Ir daudzas lietas, par kurām es savā dzīvē lepojos. Es arī lepojos arī par to, ka esmu izaudzis ar pietiekami lielu pacietību, lai, lai sasniegtu savus mērķus.